في أحد الأيام كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامضة فأخذتها هزتها وبعد وردتها لأصحابها وقلت لهم رني لدي الخريطة هذه ما رأيكم أن تبعوها ونشوفو وين تتوصلنا وتفهمت هي ويهم على الوقت المحدد تكونوا فيه فاضين الناس كلهم لكي يمشوا ويكتشفوا سر الخريطة هذه ويشوفوا شنيها لوراها.